Allor ultimament ho avuto 'a possibilità 'e viaggià nu poc e sincerament ognun 'e chisti post m' 'a lasciato coccos 'e bell. Secondo me nun serv andà troppo luntan p' scoprì 'e cos nov. 'A vvot basta pur nu tren, 'na bella jurnata libera. Uno dei posti che ho visitato da poco però è Roma. Mo a finale sembra banal, però ogni vota che vaje a Roma è come si foss 'a prima vota. Cammini p' strada e pare che staje dint 'a nu film. 'O Colosseo, sta San Pietro, <hesitation> Trastevere, ogni angolo t' racconta 'na storia. E poi il cibo. Il cibo mamma mij, mi sogno ancora 'a carbonara. 'O ver, aggio magnat 'na carbonara che ancora m' 'a suonn 'a notte. Poi aggio magnat cacio e pep che 'a fann buonissim e comunque oltre il cibo a Roma ci stanno davvero davvero tantissimi posti da visitare. Aropp Roma aggia passat a Firenze, là è tutt n'opera d'arte. I palazzi antichi, il duomo. Poi c'è chell'aria elegante, ma semplice. M'ha colpito, già 'o fatt pur senza fa nient, sul camminann, già t' sient 'e fa bene. Aggia fatt 'na passeggiata lungo l'Arno al tramonto ed era nu spettacolo. Pur Firenze suonava bell. Poi sono andata anche fuori dall'Italia e sono andata a Barcellona. Lì è tutto colorato pieno 'e vita, come a nuje. Allegro, accogliente e sempre pronto 'a 'na chiacchiera. Aggio visitat 'a Sagrada Familia e parev nu sogn costruit ngopp 'a terr. E là a Barcellona agg'assaggiat 'e tapas. Piccole porzioni, ma 'na bomba 'e sapore. Mi sono sentita a casa anche se stavo all'estero. Però t' pozz dicere secondo me 'o posto chiù bello rimane semp Napl, pecchè ogni vota che c' tuorn t' sient buon. Pecchè Napoli è caotica, è viva, è vera. Basta passsà ngopp 'o lungo mare e sient 'o profumo 'e mare. 'Na sfogliatell appena sfornat e 'na voce che canta dint 'o vicolo e già m' sento 'na pace. Secondo me viaggià è bello sì, però ti fa crescere, ti fa capì quanto è grande 'o munn. Però t'arricuord semp che è semp meglio turnà 'a cas. Anche perchè ogni vot ca torn a Napl la vedo con occhi nuovi.